So tawi aɗa yiɗi yahrude mobelaaji ndenndaaɗi e nder wuro ngo a meeɗaa yahde, a naamnoto tawa mobelaaji ɗi no yahrata, holton ɗi ndartato, no foti ɗi njaggata. So tawi aɗa naati kadi kaalna neɗɗo to njiɗɗa tellaade, joomun wallu no tellortoɗa e fof fof mun.